والله فكرة إنو نعمل تجارب على الحيوانات ما بقدر أقول لك إنها أخلاقية، لأنو طبعا حياتها مهمة لحد ما هي ذاتها و ما ممكن نعذب الحيوانات و كده، لكن في نفس الوقت هي حاجة ضرورية عشان <hesitation> صحة الإنسان في ال- <hesitation> جانب بتاع تجربة الأدوية و كده، بلأخص إنو ما دايما حنلقى متطوعين بشر يعني ف- <hesitation> في الحالة دي هي حاجة ضرورية، لكن برضو في نفس الوقت حالياً في تجارب كتيرة قاعد تتعمل لأنو نلقى بديل أخلاقي لأنو نجرب فيه الأدوية بتاعتنا دي.